Fi waqit al gaid fiya sakit ma basauyi shai jid minal khidime jammet haw gammet masalan, walla fi waqtal badala kan an jammet shuqulal bas bador bassayyi kateer ke da, hubas a shif nafsi gaid bagiri fi kitab, kan ayyi naw hana kitab kula, walla kan gaid bagarri, kula ba garrid le nadum shuqul ha ma biʼerfa haw be garri lek shuqul da kan a kitab kan a ille khidime ke basba garriya lek.